मसाला के भारत में स्वाद और खुशबू बढ़ावन के लिए इस्तेमाल करो जात है। जैसे मसाला हो गओ, हल्दी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर हो गओ, जीरा हो गओ, गरम मसाला हो गओ, अदरक हो गई लहसुन हो गई। हींग हो गई, मस्टर्ड सीड हो गई, सौंफ हो गई, शौथ हो गई और स्वीट मसाला में दालचीनी आ जात, इलायची आ जात। लौंग आ जात, जायफल आ जात, केवड़ा आ जात, शौथ आ जात। और बाकी बहुत सारे मसाला हैं, जो भारत में स्वाद के लिए इस्तेमाल करे जात है।